معرفش كتير عن سقافه الولايات المتحده غير ان هم منفتحين وكل شخص ممكن يعمل اللي هو عايزة بدون اي رقابه علي تصرفاته وأفعالو بحجت ان هو من البشر ولا عيب عن البشر ولكن زلك معتقدن خاطئ لان الانسان محتاج